واحد، زوج، ثلاثا، ربعا، خمسا ستا، سبعا، ثمنيا، تسعا، عشرا، حداعش، ثتاعش، ثلثاعش، ربعتاش، خمستاش، ستاش، سباتاش، ثمنتاش، تسعاتاش، عشرين، وحد و عشرين، ثنينو عشرين، ثلاثا و عشرين، ربعا و عشرين، خمسا و عشرين، ستا و عشرين، سبعا و عشرين، ثمنيا و عشرين، تسعا و عشرين، ثلاثين، وحد و ثلاثين، نين و ثلاثين، ثلاث و ثلاثين، هذا هم الأرقام اللغه الجزايريا قد قد بعد، هاهم تزيري نكح بعد.